أول حاجة ناخد شريحتين من الخبز ونحط فيهم جبن أو أي حشوة أني نحبها متل التونة واللحمة أو البطاطا المجلية أو حلاوة معجونة، نبي نجطعهم على الخبزة على حسب الرغبة وبناكل.